דארט וואו איך ארבעט איז דא איין פענסטער אין יעדע צימערס, כמעט, נישט יעדע צימער האט א פענסטער. איך פלעג האבן צוויי פענסטערס, אבער מ'האט צוגעמאכט איין פענסטער סו, יעצט האב איך נאר איין